Para se mu martu osht mirë mi msu vlerat e personit me cilit ke mu martu, me pa se a po puçen kto vlera, qëllimet cilat i ka për të ardhmen, qëllimet për martesën ose si qysh komunikon, n'situata stresuse qysh reagon dhe qysh përballet me konflikte.